Aspiratera dia fitaovana elektrônika ampiasaina ao an-trano, entina hanadiovana trano ah, <hesitation> mitroka vovoka izy io de mitroka rano ihany koa ,ny aspiratera dia mandeha courant izany hoe atsatoka ny prizy ah de efa misy fantsona lehibe eo amn'ny vavany eo ah mitroka ny loto retraretra fa tsindriana fotsiny ilay boutton mampandefa sy mamono an'azy de zay.